Ko woni sabu wooro ngal, ɓe njifti goɗɗe e laamɗe ngal. Ko fowru sabu rewɓe ɓe waawi sabu laamɗe ngal e no ndiyam jeyɓe ɓe waɗi. Kadi sabu rewɓe waɗi laawol ngal waɗde, ɗum no nguurndam ngal e laamɗe.